Kaɨ xꞌunɨxꞌnakaíɨ xꞌunkaítɨ xꞌun xꞌun kaíɨ a iō tɨ́ má kūꞌu iꞌa io ñu tu xaa ne xaa veí dɨdfkuinéene ka ne i ntákaꞌán tɨ tiꞌá ne ñaꞌa kiꞌán ne solaménte kaxi katɨɨntuvi i pero ti tɨ kuꞌun né i katɨ niu ñaꞌa kuvi ñá ñaꞌa kuvi ña kādi che ñá thi te xaꞌa í ne é ka ne í ka niꞌ tɨ ɨn señal ci ñaꞌa kuvi ña.